<hesitation> Ny fomba fanehoan'ny alika ny fi-fireketapony amin'ny tompony ah, <hesitation> manarakaraka ny tompony avy ao aoriana avy ao izy de mileladelaka ny tompony ah, de manao donakely amin'ny lohany ah de misarangotrangotra miara-milalao amin'ny tompony eo izy, de indraindray koa izy miaraka manao korsa na mihazakazaka amin'ny tompony.